Mar 么 ka ndray, izy io zany <hesitation> Mar 么 ka io zany pays africain izy io, ataontsika terme technique ma raha io hoe Maghreb zay izany e. Anisany tena tsara tarehy tenenindreo ao reo ao fotsifotsy tsy karaha zahay mainty ty fa zahay ndraiky nge mb 么 fotsifotsy koa e, karakaraha zany zany le mampiavaka an'i Mar 么 ka, marocain.